اذا ريحت لمدة اسبوع يوم السبت نروح للسوق نقضي، يوم الحد نريح في الدار نشوف التلفزيون، يوم لثنين نروح مع اصحابي نحوس، يوم الثلاثا نقرا كتاب، يوم لربعا نخرج العايلة نروحو نحوسو، يوم الخميس نروح نقضي و يوم الجمعة نريح في الدار مع العائلة.